Emi waɗi ka miilugo to nattu ɗaa e gorko maa ceeña, ngam jerooɗe kañje tati garoyi ɗe ngardi e kii, ɗe maɓɓiti dammbugal wuro mon, ɗum ɗammbugal wuro mo ɗe natti nde ɗe natti ɗe ndarii to paalo.